Ny fomba mahomby hampihenana ny siramamy amin'ny sakafo zao a, de izay le izy hoe ahena ny siramamy, ohatra hoe misotro dite a, de ahena ny siramamy fa tsy atao mamy be, de ohatra koa hoe ireny sakafo mitondra singa mitovy amin'ny siramamy ireny ohatra hoe vary sy ovy de tsy tokony akambana 'zany, tsy tokony hoe ia- miaraka hohanina zany ny vary sy ovy, fa na mihinana vary, na mihinana ovy.